إجازتي المفضلة تكون الإجازة الجصيرة، اللي هي يوم الجمعة، كذا خلصنا هلا بالخميس، خلصنا الخميس بيجي الجمعة بنسوي فعاليات، وبعدها نرجع لحياتنا الطبيعية، أحبها أكثر من الإجازات الطويلة، لأنها تحسسك بإيش ؟بالمتعة اللي تكون فاصل يعني عن وجت كنت كتير تعبانة فيه، فكده تحسين فيها مرة.